महरबानी के मतलब छे दया क्रिपा अनुग्र एकर इस्तमाल। किसी के प्रती क्रितगता के परकट करे खातिर करल जाएचे। महरबानी सब्द के प्रायवाची सब्द उपकारक्रितगता अनुग्र। सअह सहान होखत छे महरबानी सब्द के अंत क्रिपालु। दयालु अनुग्र करे वाला होखत छे महरबानी सब्द के इस्तमाल। बड़े के समुधन के लिए करल जाएचे किसी के प्रती आदर। देखावे खातिर भी करल जाएचे महरबानी सब्द के इस्तमाल। इस तरह करल जाएचे कि ससक्त हिर दर्दी से के साथ करल। जाएचे महरबानी मतलब किसी के उपर दया भावना रखल जाएचे।